Bos nana c̲h̲uslo gia mayo yu or xiabu mayo per lëꞌ gia c̲h̲uslo junio, julio, agosto, septiembre, nobiembre lëꞌ gia xdedla x̱iy x̱iyla xiab gia nobiembre, bos julio, septiembre xiab gia tigolpa axta lyu zu xkëwdoꞌ xiab xkëwdoꞌ lyu setiembre, octubre zu xkëw axta lyu c̲h̲ak nal c̲h̲ak, nobiembre ya lëꞌ xidoꞌ xkëꞌla, diciembre nal‑la c̲h̲uslo nter diciembre, enero c̲h̲ak nal fobrero lëꞌ neꞌy c̲h̲uslola. Bos nana c̲h̲ak nalc̲h̲o lëꞌma c̲h̲ok suetr c̲h̲ok o c̲h̲oꞌb bay c̲h̲oꞌb yanma boka nal xkedzama lo nal ba tiemb neꞌyna lëꞌma c̲h̲okla pur lac̲h̲ nlas c̲h̲uꞌnnstsiꞌndac̲h̲ema suetr o c̲h̲akla neꞌy.